Mjirmur marghi kuku jau jagu aryu ku mji asuni aburi yu chikikmarghi dufu sursumur muragari nur marghi gwara nuri gargaja nurgargaju kam dumur sumkam natanunde marghi special janu gargaya marghi special magu anցari marghi special kan nuri gazaya marghi gadubari kifi jan aga bulamji kifi aga burjiga kifi aga bula anu gargaja jan duyu asuni kam dufur uhawi gargaja dufur jiga unuri gargaju dugu athai ku aga dorsal ko kirbuli guyi ko jarma ugu agurna ja chu anu mduri marghi mai balaima duyagahu ma su dunya aza masar yarku zuwa si purgami yarku zuwasi ja asuni abur sursum mai jiga, kirbuli dorsal, shakala purtu. Agani wandu marghi jan shakala nduzu naku jan sursumuri marghi ja duyu asuni aburi dufuri marghi piwu aga kifi ko akubari ubirgiga iziyi ko uhamgi ko ubdugu ko umfavi ko vula bahu kamda cha usukwaryarku magu athai marghi gargaya ayi kwayir afai kuma ugu ahu ubirniku ցa sunarkur angnal undomi abur marghi thumi ungu kurasini bahy uhamzi vula, ujugudi uvdugu uhuba kumji ahuri hadari aga ubudagu budagu nayi asuni budaguba kaka manji ahadaran aga snjagu maja hadargu budagu aga tsur aya gathana tsigu ivuri mtadu kuku kowa asuni aburi sur sumun marghi ara sumdufuri uhuwi kuku tutuku zur marghi du mdu afiya kurari azuwi ara yan yan dun dunja aragadubari dufu masar aban asa <hesitation> mamchir mdu lagu pathu wan asuni masar, masar sai tsar. Mmji athukana arzambo yarkima arzaki yarkuma ga upba ma abuga alawa thla abuga alawa athlari ma mdugu yu masar aptsari yayu masar mai yayu kobori yayu masar mol yayu kobori mji abulinn masar ga alaruptsari kuku yu asuni tabas zur marghi asunikuku ko kwa marghi naja asuni aburi zumaghi ku kwa marghi naja suri aburi naja zumarghi ku kwamarghi naja suni aburi naja suni yariguda naja asuni kuku sursumuri marghi magu abathai sur kwadai kwadai ku ko dugu piyakwayar ubuhumyar luzuyar kuku marghi nada uturi mai alumtagu ga paya mji asa pogu agu emi kuga apida kuja lubu kuma marghi asuni kuku dugu ma buhim kam allah sarki achibak kurmai.